باش نجم تاخد تصوير السامحة لشخص لازم ساعة يكون عندك تليفون سماحة تصور بيه، وإلا مصورة سمحت تصور بها، ثاني حاجة، لازم بلاصة تكون ضاوية بش تظهر ملامح الشخص، و من بعد تختار البوزيسيون(الوضعية) ال هو يحب يوقفها، يتصور فيها، و يقف قاعد و تختار الزاوية اللي لازم تغزر منها، مش تجي في زاوية تبين لخشمة كبير ولا عينة صغيرة ولا مش عارفة شنو؟ بعد بتصور.